ये चीज़ निर्भर करता है कि परिस्थिति और मन की स्थिति क्या है। परिवार और दोस्तों दोनों के साथ समय बिताना अपने एक अलग ही महत्व। और एक अलग ही आनंद है परिवार के संग समय बिताना। हमें भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कराता है। वही दोस्तों के साथ समय अधिक हल्का फुल्का और मजेदार होता है। परिवार संग रिश्ते को मजबूत करता है। और एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देता है। और वही दोस्तों संग युक्त तनाव को कम कर देता है। और जीवन के अच्छे पल को साझा करने का अच्छा मौका देता है। परिवार के संगित समय बिताना हमारी परंपरा। मूल्यों और संस्कृति को एक बहुत बड़ी पहचान है। वही दोस्तों को अक्सर हमारी उम्र और रुचियों के करीब होता है। जिन्हें हम अपने विचार खुलकर साझा कर पाते हैं। उन्हें कोई भी बात बेहिचक बता पाते हैं। और आखिरी में अगर संतुलन बनाया जाए तो दोनों के साथ समय बिताना। हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने का मौका देता है और हमें बहुत मदद करता है।